من أحد النصايح اللي تلقيتها في حياتي, كانت اللي هيا متستعجلش باتخاذ قرارات, خذ وقتك بالتفكير قبل ما تتصرف, هذي نصيحا عاونتني برشا ف حياتي, خاصة فالأوقات اللي كنت محتار فيها, طبقتها في حياتي, من خلال إن آخذ وقتيفي التفكير قبل ما ناخد أي قرار مهم, سوا في العمل ولا ف حياتي الشخصيا, هذي ساعدتني على التقليل الاغلاط, ونتخذ قرارات مدروسا.